Isagna fianakaviagna amine maro maro be mihoatran'ny zato agny fô izy koà zehe tragno areky akô <hesitation> ake <hesitation> valo valo: mamaneh miaraka amin'ny rahavaviny areky miaraka amin'ny zanagny avy ake zaheo zahe efatra miana efatra mirahavavy, <hesitation> taogno <hesitation> entre rombifolo taogno jusqu'amin'ny dimy ambi-enipolo taogno.